Lafa hanamboatry glace tsy misy ronono la mamapiasa antenga rano ataoa anyu koveta i rano igny asianaoa igny voakazo, asanao igny siramany, viatanao zay la arotsakinao i anatina karzana potkarana pot zany e, viia na pot boribory la asianao hazo mitsatoky eo, la atsofikinao anatin'ny vata fampangatsiahy amizay i, avelanao i hivenga tao tsoahinaoa amizay i, amin'ny tahony igny la mety.